Aran mi hoosan faandu mi waɗataa waawi ngoodi fiyaangu e dow store ngal. Miɗo waawataa hokkude Play Store ko Apple Store ngal, ɗum njiddaade fiyaangu goɗɗo. Miɗo waawataa waawi njiddaade software ngal, sabu fiyaangu goɗɗo waawi waawde. Miɗo waawataa kañum fiyaangu goɗɗo kaɓɓude ngal, e kaɗi njiddaade ngal.